Zina za'a fu kɔ'ɔm ma'ɛ mɛ bala baalam zi'a, ti beni n sɔi daaŋɔ la, se'ere n boi bini? La san dɛna la se'ere n boi bini, fu basɛ ti n baŋɛ, gee fum zi fu ma'a bala baalam la, la ka de se'ere pee mam puurɛ. Fu kɔ'ɔm wa'ana zi'ire bala baalam bulika za'a waabi kɔ'ɔm tari ta paɛ ŋwana ma'a kɔ'ɔm zi'a. Fu pugum ka la'ara, ti me kɔ'ɔm sɔsera la fu pugum ka lagum sɔsera, fu pugum la lorege fu niŋa, gee ti la kɔ'ɔm ana ŋwana, kɔ'ɔm bobe niŋa kankaŋi kɔ'ɔm zi'an, ka basɛ ti tu mina se'ere ti fu ti'isera, bii se'ere n daani fu. Bala ti mam bɔta ti n baŋɛ, la san dɛna la sɛla ti fu wan nyaŋɛ lagum tɔgɛ ti tu bɔkɛ, ti suŋerɛ san bɔna ti tu bisɛ tu wan iŋɛ se'em lagum suŋɛ fu, gee tu lagum kɔ'ɔm dɛna buyina zɛa gee ti fu kɔ'ɔm zi'a fu ma'a kɔ'ɔm ka pugum ya'ara nuurɛ la, ka la'ara, ka ita sɛla sɛla la, la de la sɛla n daani.